<hesitation> וואס איז די נוצן פון א נעגל שניידער? א נעגל שניידער ווערט גענוצט צו אפשניידן די נעגל פון די האר- פון די <laughs> נעגל פון די הענט און פון די פיס. מ'קען עס נוצן- ס'אזויווי מ'געט עס א קוועטש, און ס'קומט אראפ די נעגל, און אזוי דארף מען נישט האבן- האט מען נישט קיין לאנגע נעגל.